<noise> कुईफे मनै औरे मनैके पुरा तरिका लैके सम्झेसिक्ना संम्भवे ना हे। कहिक कह्लेसती मनै एक्ठो सर्वोत्कृष्ट प्राणी हे। ओह्का भित्तर सक्कु मेराइक् भावनात्मक हुइगेल, मानसिक हुइगेल, शारीरिक हरेक चिजके सोचाई रह्ता। एक्के घचिक मनैन् के सोच बद्लेफे सिक्ता। तभिमारे हमरे कुईफे मनै ओह्के पुरा तरिकालैके नाई जाने बुझे सिकब।